Të ngrënit orga… ati biologicu, të ngrënit biologicu, thomi se ë… ë më mirë për shëndetën, përçë abrënda ngë i vurën pesticidi, shurbise chimiche, shurbise çë mankari frijën, ghrasta të ardullamat, O.G.M e gjithë këto shurbise e…